طبعًا بفضل إنه يكون عندي القدرة على علاج أي مرض؛ لأن هذي القدرة تتيح لي مساعدة الناس بشكل مباشر، وتحسين حياتهم، علاج الأمراض يمكن إنه ينقذ الأرواح ،ويخفف من المعاناة، وهذا الشيء له تأثير عميق على الأفراد ،والمجتمعات ،و <hesitation> تحسين الصحة العامة -و-والحياة السعيدة يعني.